Opolitika nee oshinima shimwe hashi vulu okweeta uutondwe pokati komuntu nomuntu ngele muna uunkundi wopamadhiladhilo nande kashishi omuntu ho yi koshipangelo. Onkene ngame oteti aantu ayehe oya pumbwa oku kala yeli mopolitika. O- shampa owala wushi kutya owu lilemo shike. na otaka ninga mo shike. na oto mono mo shike na owuuviteko kutya opolitika oshike. Iyaa onda mona aantu yamwe haya kala yeli mopolitika maara ohatu kondjitha tu kondjithathane. paitya. pakana. nopalutu. Ihe ando shoka hasho shili mondjila kaya. O- opolitika yoyene oshinima andola sheetwa po aantu mu longathane notamu kondjithathana pambili. tamu kondjithathana pambili. ngame tandi ku longo shi ndaashi. to longo ndje sho kaandishi. Omadhiladhilo ngono ngele otwa yi pa- pa- pa- pamulandu gwa- go- gopolitika. shampa nda etapo edhiladhilo lili ngeyi. ngoye to etapo lili ngeyi. etaga tsu kumwe ohaga vulu okweetapo oshinima shina oshilonga. Okutya owala. opena ngaa nee tse yamwe ihatu shi kutha ko ngaashi sha pumbwa oku kala shili. Tse ohatu shi kutha ko onga iita. Iita yopanyama. maara mbyono iita yopambili. Otuna oku kala anndola tatu ilongo mo sha. Iyaa